Bon, porcekip, minen kaa min ngalaa ɗun kaa, kure ɗe o jogii ɗee-ɗee o jeertortoo, o haɓortoo. So tawii jon kaa wonko ganndiimo non woni no haɓortoo. <hesitation> Nokkuuje ɗo ɗun anndaa ɗoo ka, non ɓe mbiyata.